Sariq rang baxt va yorug‘likni ifodalaydi. U ko‘pincha umid va quvonch bilan bog‘liq, shuning uchun ko‘z o‘ngimga quyoshli kunlar keladi. Sariq rang hayotga ijobiy energiya olib keladi va kayfiyatni ko‘taradi.